Trandraka ndraiky izy kôfa izy hoe misy raha atahorany na hoe misy misy fahavalo ôhatra te hangala izy igny tonga de miforitry be izy, aveke amizay tonga de igny tsilotsilo amy tahezany igny tonga de lasa lasa kara hoe mafy be aveke lasa mahery be aveke tsisy tsy afaka atao ino izy amin'igny.